Sabun hoo manga sabun kut cuci piring manga sabun kut cebong manga abun kut cuci pakayan, sabun kut cebong hoo ngaceng kudut bersi weki dite eme sot kole one mai uma kole traktor kole duat uma one mai one mai galung one mai petak eme kut cebong iise eme kut pande bersi weki dite pake sabun <noise> pake sabun apa kaut ngaceng pande bersi weki dise weki dise agu sabun ku sabun kut cebong eme sabun kut cuci piring ga kut pande bersi piring caran laku ga eme kut cuci piring pake sabun caran laku ga pake <hesitation> pake apa pake wae campur agu sabun cuci piring hitu kut ngaceng laku cucuir piring situ poli hitu ga sabun kut cuci baju, sabun kut cuci baju kut ngaceng bersi baju hitu baju hot cuci dite eme pake sabun ngaceng kole sabun hitu kut ngance cuci lime.